<hesitation> Fomba ahafantaran'olona ahy zany de hoe, ataoko aloha zany le hoe <hesitation> ambenako mpamosavy iny andro alina, ataoko izay ahatratraran'ny olona ananjy an, de avy akeo am'zegny an <hesitation> mety ohatra hoe mitady lambako zaho de le lamba fosiny savoritahako na hoe <hesitation> itakotakosehako.